Tor noo ota fetiah. Tina kondonafudolele ti wa si oka mo nye rebodoroson mor ka kun ngira. Okun aton fie morubere tian abe kor do areri sira dor lay ntie abbey mo gbere nye doso kra fey ngira, dobinton fimara fimara tabaki marain ken mo ogbo bagbara dor dor an oka dan kora amor nchoro, ra kra mor gbe gbere noo a gbara. Oka mor mmu ka mmuken dor gberen-eta rah waah. Campu yah bara noo eren osi ade-olu njian. Obadan olu, anai kpikpiru na techeri nnoo jurah raba odolu raka dey aka enu ra tonsoo masan juree oka tonmo kor nnoniri bera oou nonini masen abo obari kpah nye atonso <hesitation> Yah yah yah bere sacharu bera ojo goree nchean nonini bae pi oni kone bae chan gwan oka morko ogbonrunro ka fie.